مرات الواحد يوجف يتسائل إذا اللي جاعد يعيشه حجيجي ولا مجرد محاكاه يعني كنا نعيش في عالم مكون من تجاربنا وأحاسيسنا وبنعيش فيه وهو إلى بيعطينا الأحساس بالواجع بس كيف نجدر نكون متأكدين هل كل شي موجود من حوالينا حجيجي يمكن تكون التجربة اللي بنمر فيها هي مجرد شي مجلد.